<hesitation> apa namanye kalau yang bau ya binatang bau tuh bau dibenci orang, ye tikus bau tikus nyengat banget pokoknya tikus semua orang tahu, <laughs> ada di mana aja juga tuh pasti orang tahu bau tikus sama itu cecurut sejenisnye, apa sih namanya kungkang kungkang tuh binatangnya nggak kelihatan itu kadang-kadang datangnya juga nggak jelas tau tuh baunya aja entar tahu tuh ada tuh baunya setengah mati itu namanya kungkang kalau kata orang ini sih kata orang-orang sini orang bojong itu namanya kungkang juga baru tahu tuh tapi setahu gua mah ada tuh binatang yang satu tuh bau banget namanya ape juga lupa itu oh bau banget itu binatang yang jelas sih emang binatang yang paling jorok dan bau ya tikus lah.